A' b'a'alche'oo' mas seeb'oo' into'on ki- ki- kik'a'ooltik a' kanej, a' b'alum, a' koj, a' ch'umak tulakal a'lo', a' kanej ki' a'lik seeb' porque la'ayti' inten jo'mij inwilik uchij tinwilaj ukiwi ukiwilik junp'ee kan junpee junp'ee kan te'lo' tzo- tzoya'an ka' la'ayti' uk'atij este chimak pero si seeb' seeb' a'-a' kanej seeb' ka' ku- ku- ku- kuk'atij uchib'al pero si mix kuwilik max <hesitation> b'ix kub'etik pero seeb' seeb'. A' b'alum xan, a' b'alum <noise> xan ka' la'ayti' wi'ij te'lo' kuman, te'lo' kuman y ka' kuyilik junp'ee mo'nokej, junp'ee kej, kuyilik kutz'ik kusiit' ti kuya'lka' <hesitation> uchuku' ka' u- kuchäkik ka' kuchuk tuchukaj y kukinsik kukinsik kujantik ya yan- ya yan janal ti'ij a' kojej xan, b'aylo' b'ix kumentik a' a' b'alum b'aylo' kumentik a' kojej porque la'ayti' <noise> jach seeb'oo' a' a' b'a'alche'oo' je'lo' jach seeb' uyalka'oo' jach seeb' ukinsi ukinsik a' b'a'alche' ulaak' b'a'alche' uk'atoo' ujantoo' a'-a'lo' kumentikoo' b'aylo' kukuxäntikoo' ujanal, pero a' kanej a' kanej ma' ma' ma' kujantik tu'ux kuchib'al la'ayti' hay yan mak ku- kukimil men mak ku- kuchanäl. Kukimil a' mak